الكلب هو الحيوان إللي يقدر يمثلني، حيث الكلب معروف بالوفاء والإخلاص ديالو، و كيف ما أنا كنبغي دائما نكون مخلصة للناس لي حدايا و نكون معاهم و نعاونوهم في الأوقات الصعيبة الكلب حتى هو كيعرف كيفاش يكون حنين و يواسي مولاه